Sei unɔha agwhɛ mbɔ tsi mbɔ nggu nerhwɔ ngo si kpɔmɔ gwhe ngo ka gogorha uwɛrɛ za gha igbashe a kpom abina ngo ha ngga ngo ku kpɔm nga ka gogorah nga ba ka gogorahaba ngɔ gɛ nya ugwa tɔ awheng kpikpoma na furha rherha nga nga agua arherha nga amina su nga na rhi igbashe nga agua arherha nga tsuwe nga amina su nga na rhi igbashe nga ngo tsuwe nga ni inya ayerh nga asi nya ayerh irham ha ka rharha ni nyaka menha nga kikhaba amma nga zi tsindi wi nga kai zi cɛrɛ a yarha anergwarh. na nan agwou mbo yata anegwarha tɔ ngɔ si tsingo imesa ngɔ whɛngo mbɔ kpai ubin ku zarha fafa akpai ni ni mesa ngɔ si tsing imesa ngɔ whengo bin ka zarha na abiha kishoorhɛ awu nggu ivarhe buur mbɔ ba si varhe buur ngɔ whɛngɔ, non imesa awu ngga ubin ku going atɔnga ikerh agorha neku vi rherhu ngɔ nga aweya ubin a gooha ngo gu mbo gɛ awu ugar abia noɔ asi seisu ngge ku agorha na so agar h garha abia sei nga mani iyorh nga na so agarh garha abia sei nga mani iyorh nga na so agarh bia sai ngɔ kpɔm tsingɔ ka rharha umen umem atiɛi mɛn ibea awherehkaci asok ngo yiko ngu ku gbong bbong karh nga baa ra zing ngga ku nga zinnga anang kɛ anga aka korhe ko. mum kinga mum mum uzami ki nya mum mi nya nu sei agwhekaci ka kaso mi dosa kaso mi dɔsa ndeiwe utsɛ mum men ibea ifai ka zimbo cɛrɛ mi sei kurhi gha ngga mum sei kpurhi gha atsuke ufer nga ba mi yei a tsuke ugha ngaba mi yei nu zarha imowurkpirhi nggu mgo gɛ imeang. yɔ zi nynga awu vivoish mum ngga tsu unum agɛ ngɔ sisei kata nu gha imani yɔrh ngɔ ngge tsu mum na sei mba dze unum kpu rhirha mum itarh uwe, Itarh uwe na nan unum arherhe imasa shike rherhe kirhake ngo ku nya kɛ ka gogorha ba wu arherhe imesa ngɔ ba rharhɔɔ nu uba u si tai ngɔ idze yi imesa tɔ ngɔ gbairha ngɔ na morkɔ ibin ku weumɔ duk unerha kasi nyanga arherha imesa tsuka rhi ghashe tɔ wu rru zurhu si tsing na nar anergo ar ka we umɔ mesa ngga ku titeng iba ngge ku gha ghbashe ba ngo nyangi imesa ge iwe igbashe ngɔ ko ngamɔ na rherhe imese tongke iker h gorah ngɔ ba zing korha arherhe imesa neba nyanga ngu agorarh dungum sei ngɔ kpɔm ngge sosai sosai ka rharha don bai dzum rhirhe ru nga mbi ma kwerh a terhe domin men mɛn cɛrɛ mɛn ki dzum izi ni Inggati idu nggu inkpai harhe awu awhemɛn ka mɛrhukum ba irhe cɛ mbi atsu mbɔ azati inkai zati de awhumɛn si gbake irhaa ngo koru ngushe ngɔ rherhe har si ba dzibu ngɔ urhɛm ku sei umɔ ngɔ ivosho amma ngɔ iba nga dzipunga ku ku jirh mbi ka varhe ru bvurha rhɔ ka adɛɛ nu ubuurha mɛn abirha bɛɛ ki ingu na atoo mɛn ni mi wumɛm a dɛɛ rha atɔɔ ha ni miha amma mɛn ki gorh ngɛ imɛ nge mɛn dzung ku jirh ko ngo kpɛ ibema ko si bemu ngɔ ngɔ dzunu ngo urhem ikpai mɔ nyin domin mɛn ha ki wu mɛn ki gɔrh gɛ mɛn kose iwurhu ubok mɛn tɔ ifɛrhanga kishoo iwurhu mɛn tɔ ubok mɛn nga awu gbigbisha iwurhu mɛn didakuwe iwurhu mɛn atci ngɔ ba dakukɔ a ghwɛ ungo ai da mbɔ ngɔ ba gbishu ngɔ a ghwɛ ngɔ ai gbishumbɔ ngɔ tsekamngo ba gbishu ngɔ ngɔ ngɔ izeiyɔ Ngɔ ba si gbishu ngo ngo dak nibika ngo tɔ arherhe imesa imesa azezerha ngge imesaawu zezerhangge domin imesa ku. ijeɔ iba imesa ngge ku abi wheng yata nergwer imesa tsu mbɔ awhe ishaa agou imesa nggu tsu mbɔ kai mɛn korhe abina rhɛrɛ rhɛrɛrake ni mesa titɛn abɛin mesa azei karmɛn rherarherhe ba tɔng itsu mɛn imesa rhi imata domin gɛ sisei fung yi cɛrɛ swu imesa nga awu gbashia kishoo sai ngo ba tsi ngɔ iimesa, Ko se ngo korha ngɔ ku rhirhiki basi tsiɔ imesa ngo izehɔmngɔ binkpi miki wheng ngu rherhe imesa nggarhu kpɔ ubin ki wheng nggu arherheheimesa nggarhu kpɔ,